أكيد اه الأفراد مفروض يكون لهم حق إختيار البلد اللي هما حابين يعيشوا فيها يعني واللي تناسب أحوال <hesitation> البلد اللي تناسب أفكارهم من ناحية الحياة والأمان والفرص وتناسب فرصهم يعني لأنه في الأول وفي الأخير هي جزء من الحرية الشخصية.